Aja yabe keti oime yave baenunga baraiki anoi seiño aja, erei aja yabe amaeiño jokoropi baere sekiren aikua iru teta yave aja seiru reta dibe jare aja bi seretara reta die